بأن أنا أعيش الواقع اللي أنا فيه و أخوض التجارب حتي لو تجارب مش علي هواه البني ادم بس يخوضها عشان يتعلم منها و يكتسب تجارب اكتر و يحس انه فعلا مش عايش في الوهم او الخيال لا دي الحقيقه الواقعه قدامه.